يتكون فما عقل الكمبيوتر اللي هو وحدة المعالجة المركزية السي بي يو، وفما الذاكرة العشوائية اللي هي الرام فما الجي بي واللي هي بطاقة الرسومات، فما قرص التخزين اللي هو ال <hesitation> اس اس دي فما بالطبيعة الشاشة، وفما لوحة المفاتيح والفأرة اليوم الكلافيو سوري.